Rí niwa̱nꞌ <hesitation> mbaꞌja wéñuuꞌ ú náa̱ꞌ najmaa rí niwa̱nꞌ mangaa, rígá najmaa numuu rí mamindumina̱ꞌ xa̱bu̱ xújnii, ñúúꞌ eyóo̱ꞌ ma̱ꞌniméjámina̱a̱ꞌle. <hesitation> rígá náa̱ꞌ rí guꞌjuáá, jngáa̱ rígá má náa̱ꞌ báñú mangaa numuu rí ma̱goo mba̱ꞌyoo xa̱bu̱ ñújuunꞌeyóo̱ꞌ má ikhí mangaa. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ mangaa náa̱ꞌ rí xú guꞌjuá mba̱ꞌju̱ náa̱ꞌ nugu̱jue̱, rígá najmaa ikhí mangaa numuu rí nandoo nduyáa̱ ñúúꞌ rígá, nduyaxii̱ xógíꞌ ñúúꞌ rígá awúún má guꞌjuá mbaa̱ má ríꞌkhui̱ mangaa. Jngáa̱ ríꞌkhui̱, rígá khuda mótú mangaa rí niwa̱nꞌ, khuda kárrú mangaa. Mbaꞌja náa̱ꞌ rí najmúu̱, wéno̱ najmuu tsú kárrú rá, ndaꞌyoo̱ mú na̱ꞌkha̱ mbáá khidxuu̱ꞌ o̱ náá xújnii ma̱goo ma̱jmi̱du̱xu̱u̱ mangaa. Jngáa̱ ikhaa má xkua̱ꞌnii mótú mangaa, ikhí má ejmuu̱ mangaa̱ ndayaxu̱u̱ náá ma̱ꞌge.